<hesitation> Ma wɔmmfa eyi bia nnto dɛ sikafo sika a wobotum enya ni. Nyimpa no ɔno na ɔrobɔ ne bra <hesitation> na a ɔno na ndɛ Nyame ayɛ n'adom na orinya ne sika ɔba ne dɛn na ɔwɔ dɛ obi kɔ kɛkyerɛ n' dɛ sika a otu - onya ni. Oridzi hia no woana boa no anaa ɔno <noise> mokɔkyerɛ ne dɛ ohia no onndzi bi nka ho. Ntsi ebɛnadze ntsi na nyimpa no oenya sika a ɛno dze <noise> yɛpɛ dɛ yɛkyerɛ ne dɛ wo sika n' a i - inya no nya ne dei nya ne dei nya ne dei ɔmmboa. Onya ne sika a ɔnnkɔ do inya ɔno na onyim kwan a ɔfa do a onyaa ne sika.